Izy ka resaka voanjom-bazaha zegny ndro, zah tsy de mahay maro be fô zah ndraiky ka raha nahitahita tamin'ny filma ôhatra pistasy eh, noix de cajou ô, ino ko mo raiky igny eh a-avoignigna, sesame ah, <hesitation> noix de coco.